Noy tawirta protein e wodi e nefan maɗa. Nyamugo nefa nebbe, e nyamugo taccel,e nyamugo liɗɗi e nyamugo bafe. On ɗon fu a tawan protein e nder nyamudu maɗa.